Madyu yë queso, tamës yë tët's queso, yë queso yë a'ax dun nyënëmbyë queso fresco, quesillo, yë queso crema, este yë queso gudalupana, queso lupita, may yë ja queso pero madyë ëch dun oy jëxnë juëbyë yë a'ax dun nyënëmbyë queso fresco, oyjëxnë bi'i yë tët's bi'i ko'on moch y bi'i an kakyë.